<hesitation> buna nde iga, egento ndanyare kotebia omonto, komoa omokia, ase obogima bwaye, nigoro ya obogima. Ekero narenge omoiseke, abaibori bane baregontebia, ntisanera okonyioma, bagankaransia inse, bagakwanera, bagantebia tonyiomwa bono, aye na omoke, nkaiyerera, nkanyiomwa. Ekero nanyiomwa, bono ase enyioma yane nabo okonyora nkoinyora korwa magega naki nare koereswa na omoibori. Kwanyora omoibori are kogotebia ommwana one soma, tigana na amang'ana amange, soma, basacha mbarigochia ande, kwanyora, riria o na otebiwe, toria koigwa omanyete, ase eng'encho nigo ore na ekera. Inche bono, egento ndainyore nkoinyora korwa magega, na okoinyora nainche kotebia abanto ng'a gaki, nkonyomwa nkori konde, soma. Eyio nere enchera ndanyare gokwanera omonto enye- enya- enyarekane, nere amanye. Gento keria ntaeba ase obogima bwane, nakio ekio, nyora ogokwanerwa na omoibori, naende kaa riria kwaikire engaki eeri buna kwareng'anire gose na omoibori oria o, yatoka bono, goika okore ki? Goika oinyore nki akotebetia korwa magega. Soma owana one. Gocha korikwa, onyore egasi engiya, naye naria oranyare kokora ki? Korenda abanto bago, eh, kwanyora okoegwa advice engiya, bono naye kwanyora torikonyekorerania, riria bono gwaikeirie engaki eria yao bono obwate obororo ochandegete naria okoinyora gaki, ngatebiwa na mama iga, nkaanga koigwa, bono buna nche mama are ngotebia, soma omwana one, abasacha mbari kogochiera ande, omosacha ogo na egetabu na ekaramu. Kwanyora bono yaya, yaani omosacha naki arabe egetabu na ekaramu, kwanyora gokorigereria kwateba nyarebe tanyiomeri? Eh, nki inche ntanyiomera, kwanyioma. Kogocha goika engaki ya magega, kwachaka konya koerengereria gaki ntare komanya, onya nsoma, onanga ntindi kogora egasi ere iga, onya nsoma, onango ninde iga iga nchandegete? Ase inche bono, eyio nere egento nkoinyora natebetiwe kare sana kinde omwana, mpaka bono iga goika ng'inyore, nae- natebetiwe kabe iga naba bo eh.